<hesitation> Kongoi mising, <hesitation> netai amache amwa ale <hesitation> ng'oliot nekikikona anan nekikimwaywo, nekichera akot mising, ako kikona sa- saek ku olauu ng'uno, ko netai ko kakilet ap kei, nepo aeng' ko atepto nekararan, ko nepo somok ko <hesitation> anai atoret kei aai kasit, ko netai ko akilkei, ko king'itikono ko kyakilkei ami sukul akilikei ako rani kora eng' paishonik chuk cha ae, cha ae atkan tukul ako kikotareto kikotareto amu ndama <hesitation> ndama katikanut ne natok, taiparu kole much komatakilikei kuu olakildai kei ng'uno, ng'otareto <hesitation> asich tukun chepo s chepo sapeet, chepo atkan tukul, ko amu kakilet ap kei, nepo aeng' ko atepto nekararan, atepto nepa kar nekaran kapsa ko kikotareto ketepii ak piik komie kikotareto kekonyit kei ak sikiik, kikotareto ketepii ak chekitupche komie amu mite <hesitation> atepto ne karan ako paipachini piik yetepi komie paipachini piik yaotepi tukul komie, ako paipachini piik yamelelchi chii, <hesitation> ee nepa leet, ko. <hesitation> tukuk che che iae atkan tukul ko iai kolas cheopa, ko nyeai kolas cheopa, ko- ko- koperurin cheopa, ko katikanutiet notok nikikikonin ne- ne- ne notok kikaranit kapsa ko nepo atepi eng' myeindo akeng'e ak cheopa, akaachi kasit cheopa, ko yaachi kasiit cheopa, i- i- iikere kapsa aa ikere kole mi kaperuret koperurin cheopa kosupkei ak kasing'ung notok iachini, ko chotok cha tukul cha ki- kikip cha kikitokono kokikotoreto kikotoreto amu <hesitation> tesetai sapeet nyu komie, ak kemenyngidosi ak piik komie akee akee tepche ak piik <hesitation> chekimii tukul komie, ak aripeeee <hesitation> tukuk chuk ak koi nyu komie, amu kakilet ap kei ak atepto ne karan, chomyet notok ichame cheopa, kongoi mising.